والله اني اثنينهم احبهم الفضاء والمحيط بس راح اختار الفضاء لان يكون واسع ويكون يعني احب السما اني احب الكواكب النجوم مو مثل المحيط المحيط شوية غامض ليجوه واحس اختنك يعني اني المكانات هيجي اختنك بيها اذا حيل ظلمة